Siip um kässi mõskmisõs põhilidsõlt. Et tiit käeq seebiga kokko, kõgõpäält häste likõs ja sis seebiga kokko ja sis hõõrut nigu mustusõ seebiga kässi päält maaha ja loputat viiga ärq.